Mofo salady angamba no tiako kokoa e, raha salady fotsiny izany mantsy mety tsy ampy anahy no sady tsy hahavoky anahy, a mofo salady izy a sady misy an'iny mofo iny no misy an'ilay salady mifangaro tsara, équilibré tsara, dia sady voky ahako no ara-pahasalamana tsara ilay izy